Pues noto bdagnilablagni la grigw chiguinazə unchirbaꞌa nguich, mtam este na gak este daglach, ka li tero xiaglach gawirlcherng xigꞌdelachwen, este tobinata ligawꞌ to kost nirurishuydə, chirakrewin rewin gayguewch niyaguruyillweꞌ dimpuest yablliniꞌ lachichatawn chirinoli danlawengə.